S'al e cuaicoza che pìu ënt ël freezer, lu bütu ënt ël forno a microonde cungelà, i gavu mach la plastica, përché deznò cula roba li põi a rischia dë fe dë dani e pöi viscu ël furn, giru la manuia e bütu mach la temperatüra e ël temp